Tarihi lesdi mai kanjum on ferndam sinhalese. ferndam mai wati himbe lesdi mai latti andaabe ha duniyaaru. ummatoore lesdi mai hebi ferndam jamanu je dasini be andaangal ha luttudi ledde duniyaaru. sinhalese ferndam on je ummatoore lesdi mai je nane je tarti warti ha dow ummatoore lesdi mai warugo hande. ummatoore lesdi mai do nana beldum ferndam mai.